ہسہٕ چِھ پننین نوجوانن ہنٛز حفاظت تہٕ پرورش خاطرٕ قریبی خاندٲنی گروپ بناوان، تہٕ شونگنہٕ خاطرٕ خوراک، آب تہٕ محفوظ جایہٕ تلاش کرنہٕ خاطرٕ: تحفظ، سمأجی مدد خوراک، حفاظت۔